En sevdiğin yemekler hangileri? Bunları evde kim yapıyor?

Hayalindeki iş nedir ve neden bu işte çalışmak istersin?

Hangi geleneksel Türk tatlısını en çok seviyorsun, neden?

Tüm dünyada boşanmalarda artış olması sence neden?

Geçmişe dönseydim, sağlığım için, altı yıl boyunca voleybolu bırakmazdım.

Evet kesinlikle yaşıyorum. Özellikle kışın eskiden neredeyse her kış kar yağarken artık çok nadiren kar yağıyor

Evet, birçok dil öğrenmek isterim. Koreceyi öğreniyorum şu anda; ama akıcı olarak Arapça da konuşabilmek ve okuyup yazabilmek isterim.

Mantı yapmak isterim. Önce hamuru tutarım, sonra iç harcını hazırlarım, soğan ve kıymayla. Ondan sonra oturup uzun uzun açıp, kesip kapatırım, sonra tepsiye dizip kuruturum birazcık, sonra da dondururum, veya yerim.

En sevdiğim mevsim ilkbahar, çünkü doğanın yeniden canlandığı ve etrafımızda çok büyük büyük değişimlerin olduğu ve tomurcukların ve her şekilde hayatın yeniden başladığı ve döngünün yeniden başladığı bir zaman.

Sabah kalkıp en sevdiğim şarkılardan birini açıp dans ettiğimde, sonra da güzel bir çay veya buzlu bir buzlu bir çay veya farklı bir içecek içtiğimde genelde kendimi çok enerjik hissederim.